Ayi gullummia? Fadan gumbuwa jamma ndoku ye biki, yam njirea ndoku ye biki. Wote ana wuyi a kina fadan biki ki, manani takina fadan gumba adi, jowuro kiciro fanini. Yan njirnumma, abanumma ngaaso, ndoku nanna ndokuro buyoi, wote fadan gumba adi jowuro kiraku. Hotole kina tummu bimia kumbu la gonum runum nanimi, kama adi na adin kuro tedi ye nadin <hesitation> todi akan dowo. Nondiyi ngaaye nanna kote kote nanna nduye rungu jifi, kumbu runum bimi di wuro kici tunu wuyi dakinan ngaaye jamma kada ndoku kumbu biki ye zamanana ye, fadan kiraye ye yam njirea ndoku ye adi loro. Kumbu fadaye jowuro kiraku, kina kumbu hotelya ta yam layi joworo sarawu, kam la yalla kumbu biyeia wu hotel filanan koduko nji- ye, wuyi ku ka adi biki bowo nji- ye. Kumba ti ayi do nji- ye? Adin gaayoro nduye a kowurungiyi sirawa donona, wuyi hotellan tide kumbu la mena kumbu akidi guwuko, wuyi ku tuku akedi bikiwa wu fulanun na kotoko. Adi ngaaso wuyi kicinga fannin ba, wuyi kina awo wuyi kiraku ye kowurnea ta- ye yam njirea ndoku nannu dakia, kiciro fanni kumbu rungu ladayan ndeye cuwudi ni kumbu fadaye bimia adi joworo kiciro fanni. Adi ngaayo kore yam njirea ye dowoi, yal yernea ye ndowoi, yam ammaso abbaso ye ndowoi. Na nando kudo buyoian ni- ye <hesitation> niyima na. Wote ni yamma ni yamma kina kossu, ana lorro wuyi kina kumba adi ngaayo, yeyi yammiyi gulcei kumbu hottelon kumbu karra kara kara, kumbu ye kicingun kumbu ye sandungun, kumbu ye dinangun ngaaye, hottellun kuro njei. Adi ngaayo wuyi kina, ayi lorro kumbu fadaya kiraku nia, kumbu fadaya nannum dayo buyoi yam abbaa ndoku, njirea ndoku nanno buyoi, adi joworo niyimaro faniyi, hottelo timia wayi niyi akan karamu, kam laye akando nduye ngungu kolowunguro cuku jifia adi kiciro faniyi bo. Wote ekiddo loku fadaro tikia, fadan bikiwa kici kosuro fanni, yam anumma dowuyi yam njirea dowuyi, adi ngaaye dunum tumu ni hottellan kumbu bikimia kam kadda kowurnga njidi bowo. Awo tiyiro kicia nduwuye tiyingaro kici, fadan yan njirnumma dumum tumu hottellun ni toworlan nannun, kumbu la biki kia kowurnia ta njidi bowo. Ayi wayi awo kina wuyi biki ta tendi ndoku biyeiwa kiraku. Wote fadan kumbu diye ladayi diye, yolko kina koluwu ye woli woli ngaaye di- ye adi wote ni ta loku kofuya kina hotel gursun lenimi ile ku ka gursu tambu wayi gonum kida gonimia adi ni ta a la saku jilu, na hottelu gursu tullumbuwa ti ladayinga fadayero ye kurawo, nangu deyi jeyina ta nansutu ti yosu ye kura ye nda gursu tullumbu fandun lenum bowo wote adi ngaayo. Hottelo timmia a ngede ngede kadaa kicinga fannuyi, kumbu kici bimi waye, mjirnumma lawu bimiwa kicinga woli. Ana lorro kumbu ndeyedi bimi waye yan njirea ndoku bikiye di koniya kici kossu. Ana lorro wuyi kumbu hottela rakunu, kumbu fadaya kiraku, kumbu hottelya noniyi, kumbu kada kada kuro, ndoku kada kina. Adi ngaayo runum tumu nannubu na fadan are kinti yan njirnummaya kina wadi dowuyide. Adi ca ta ni ta kina damia ngilawo, kina wayi nda ku, biyei wayi ndokuwa glawo. Wuyi kina mana wuya di kadaaro mananiya ngaayo, kumbu hotelya njirayi ngulluwunu ndo kumbu fadaya. Jowuro kina ayi gulimia fada kina gonum kayi la fadangu koangaro sitangu koaungaroso. Hotellonun gumbunga gufo, ndo adi ngaayo wuyi fadaya kiraku, kumbu fadaya nda ni ta wunu, na adin nannumia gayi, yam wura na adin dowuyi, yal kirayinumma na adin dawuyi, yal njirnumma ngede la doyuyi, abbana laso ye yal njirea ngaaso dowuyi do, tuku na kumbu ruwuni bikimea. Adi kam ngaayoro walcin ba, wuro walcisi bo, wuyi kina wayi kal, fararo biki yiki yan njirnia mania ndoku nanne biyei nuwa. Tuku hottelan biri ekidi kina wu gosu hottellan kuwuren nanne ndoku dayei do, kam tullo ni are biri biyeyi gulena niro. fuwun dammi tendiayi kumbu fadaya ni lartanga, hayi wuyi tuku hotel filanun koduko, kumbu kondo adi bikin baa. Adi ngaayo wuyi konnuwi wuni kinanna mana kanga adi wuro kici tunu, ni ndido yam njirnuma adi ndarraso dowuyi do, tummu hotellan kumbu nguwuko nji, kiciro fanimi kumbu fadaya taa kumbu fimi kumbu ndidi tikia kirayo kumbu ndidiyayi kumbu adi biki ba wu hotel filando kina kumbu buyoyi. Adi ngaayo yam njirnuma ndaayo nanjo dowoyi dowo, kumbu tummu nalan ngede laan bumuna. Ana lorro kina kumbu fadaye kirakku keya ta naniya yam abaa, njirean yam kireneasoyi di, ngaaso ndoku daye miyeyi. Wette ni yan njirnuma ndoku nanno ndoku kumbu biyoyi wa kiciye, jowuro kiciro wuyi kiciya fanniyiye ana lorro kina. kumbu duwo hotelle do, sumbu fadaya kiraku kea, kumbu fadaya niyima kadaa ce, niyimanga sa wuyi loku kumbu fadayadi niyimanga koniyi wuyi tikiwa ngufu kossuye dowo dayi bowo. Ni taa nda wunun nondi taa nda andi yernea ngaayo fadan cuwune kumbu fadaya niyima tena. Ni wu nunum ngaayo kumbu fadaya bimi <hesitation> bimi dowo yumu kando wala kunin kumba adi niyi tenan. Wette kumbu adi dowo tumu hotellun biki mea, wette kumba adi kumbu niyima tea ti wuyi rawunu duniyi bowo kumbu fadaya kumbu niyima teye kumbu kuwuren tumma ta wurro sesengu aki nadin suwudina ndindo tuku kumbu hotella wukandi.